أيوة أعتقد إن في فرق -في- بين الثقافة، والإيمان، الثقافة عادة تكون مرتبطة بشيء ملموس، أو شخص نعرفه كويس يعنى نثق في قدراته، ووعوده <hesitation> وعوده بناء على تجارب سابقة، أما الإيمان فهو أعمق؛ لأنه يعتمد على القناعات الداخلية حتى لو مكانش فيه دليل ملموس.